A ie ël pasarot, ël merlu, la civëtta, ël curnaias, l'acuila, la la ël canarin, ël pocchio <hesitation> e pöi di autri bo sai nen